في مصر الأجازات ال- وطنية أو الأجازات الرسمية يعني زي خمسة وعشرين يناير اللي هو عيد ثورة ألفين وحداشر وخمسة وعشرين أبريل عيد تحرير سينا ، واحد مايو عيد العمال وتلاتة وعشرين يوليو ده عيد ثورة ألف تسعمية اتنين وخمسين ، وعندنا برضه ستة أكتوبر اللي هو عيد انتصار أكتوبر وفي واحد وعشرين مارس اللي هو عيد الأم